ऑक्टोपस एक जलिया जीव हवे बमे आठ पैर हवे। ओ थोडो जहरीलो भी हवे। <noise> गणा मानक अनाने खाणवा में काम में लेवे और अनमे तीन दिल हवे। अनमे दिमाग भी एक हुं ज्यादो हवे और ऐ समझदार भी गणा हवे। और ऐ कई भी छोटी जगह हुं निकल जायी।